La prima cosa ca mi veni in menti, pinsannu a lu misi di Novembri, è la Festa di li Morti, una festa assai sintuta in Sicilia. La notti prima li picciriddi làssanu un cannistru e lu jornu di li Morti, quannu s'arrisbìgghianu, l'attròvanu chinu chinu di regali ca ci purtaru li so' antenati morti.